Laha micro-ondes ndraiky, ty ilà azy, famanà hany. Hany iny zany lafa manitsy ka tsy mahavelon'afo, la ajobo anaty raha iny ao avao, la mafana amizay i lafa bakeo. Manahaky anizay koa rano rey, lafa rano rey manitsy, tiantena hafana malakilaky raha iny, ampiliry anaty micro-ondes ao la miodikodiky la mafana amizay.